<noise> nung jobe lana <noise> vuko yele nwaki ni ere nan ti lin kawa ɓo luli ɓo, ɓon luna kiɓoŋ ti nuŋ joɓe lanaɓo ɓon luna ti warangwarang, ɓon shi gabe go warangwarang kinan she nin yanan yaa koŋ goo kung mon gab goo kung ya gbom ya ala mon ala mo pili lanamo mwa te tolo mon taa mon jika mon alale lane mon kobi alana nane fek to mon gbob she gbob gbob lo tal ne mo pil ten warangwarang kwe a kolen lue mon kolen lue mwa fuktana fukta fukta fukta fukta fukta mwa wi ye liriŋ ka ɗili fek! mon nen ti <hesitation> goo kung monena monan ɓakwe mon nena ɓake ti warangwarang mo nena monan ɓakwe ɓa nuŋ joɓe nung nanshi joɓeɓo ɗee nan shi joɓe mo lana ɓon shi wol kn wolena me pip nungkwe kpak nung tumi kana neen da uli ɓo kwen nungka nan luɓi ye liring daye shiɓo she daye ɗe nungne nuŋ tanghe ɓo she ye lana shiɓo she liring kaɓon baa ka mon baa ta ɓwalak yowa twana ɓo Ne yele she nena ti ti fuye mwa yika joɓe shinan job mwa ɗen ta nuŋ joɓe lana ɓa joble shina ɓa bana ɓa nan kwe ere mon yo mon job mo lare yele nung kwe yelena tishi lane ti male nwa da shimo da lurimo mo wi ti yinale mon wina kwe ten nung mwa twa lanamo mo dore laung a un lanti lul kung di yina job yina shokamo jobe kwe awiya a joɓ na ɗiti kanak shoti nung kwe ye nuŋ joɓe shi kwe mo wi na na gbom fu mo ti lat shimshim mo joɓle ɗe mone nwaki ɓaka jan dablen taa nwa ki kpang nuŋ ne tumiti <hesitation> nuŋ joɓe shit, nuŋ joɓe shiɗi na kan ɓaɓo pirip ɓo joble shiɓo kwen nuŋ mon wi luwa kwa job shina ɓo na ɗore a yel shina yel shina ye kanajoɓle shina ti nwakwe ɓo vuko ye titiɓo ti ne nuwake shoti kani joɓen ti nwakwe kon dishi shimo ni ɗen warangwarang ni joɓ nunghi yomo wi wii tin ɗili ni jobla nemon job nin woɓen bi shi mo mwa wili uri nunghi kwe yi tashi jwa kwen tumiti nuŋ joɓe shit. <noise>